No, po mei no, non nau che se giai si podit nai che sa vida <hesitation> de imui ddi essi prus anziana, est prus facili, poita prima de totu che candu fia giovunedda, dai quattordici anni in sù, tesinanta, non apu tentu mai libertadi, mama non m'at fatu fai mai u' amicizia poita ca narat ca is amicizias tradiant, tesinanta, sicchè guai, depis abarrai in domu e bastada. E sicchè, at essi po nai, non seu mai bessida. <hesitation> Poi candu seu andada a che sorri mia u' pogheddu, candu s'est coiada Vittoria fiat a Iglesias e u' pogheddu apu tentu pagu pagu de libertadi, poita inzandus apu connotu u' amighixedda e cun cussa andiaus meda diaccordiu e su dominigu, andiaus a cinema, passiaus, andiaus a passillai in bia serra, in via sella, via nuova a Iglesias. E comunque tesinanta, poi mancai, u' 'orta chi seu torrat a domu fiat sa stessa cosa, sempri in domu Fai amicizias cun nisciunus, però imui chi m'intendu sola mi intendu prus libera, poita deu, si podit nai, m'intendu cumenti u' pilloni chi siat stetiu tant'annus in gabbia e non est potziu bessiri mai, imui <hesitation> essendu abertu <hesitation> sa gabbia, apu spiccau su bolidu e chi m'at firmau prus? E imui deu sa libertadi mi dda pigu po contu miu, sempri <hesitation> abarrendi in s'onestadi cosa mia, sicchè no, seu m'intendu, <hesitation> ti nau ca mi intendu prus giovana imui chi candu fia veramenti giovana. Allora, duncas, deu candu fia giovana, naraus, <hesitation> cioè non seu potzia mai bessì poita cumentzat prima apu a tzia mia, poi apu atendiu a mama ca s'est amalaidada su propriu, poi inzaras s'unicu e dopu fradi miu e nc'at passau annus e annus Poi u' 'orta chi Gesù Gristu ndi dda pigau mi seu bida libera, seu andada a po traballai e mi seu pigada sa libertadi cosa mia. Imui seu libera, libera e felice, e nci potzu fai su chi 'ollu, nci bessu cand'ollu, rientru, non depu torrai contus a nisciunus e nisciunu m' impediscit de nai, tui depis rientrai a cust'ora cumenti fadiant prima, eh. A sa becesa naraus che u' pogheddu est dificili a dda depi scroxai, poita cumenzat imui non mi potzu incrubai cumenti a prima, i doloris funt aumentaus, sa conca <laughs> non ndi chistioneus, <hesitation> non potzu fai, traballai cumenti fadia prima, impedida poita ca non nci dda fatzu, e naraus <hesitation> i casi, naraus, chi u' pogheddu sa becesa, insoma, non est chi siat tanti facili facili a dda depit scroxai